Ny écureu- zao, ny écureil zao agnisan’ny biby ih fetsifetsy izy. Ôhatra zaigny izy e, am- <hesitation> midôladôla regny, mbô mahay misômasôma regny izy antoandro oh, tsy tetry, de izy aminje kô ôhatr’andro kô fô ririnina re, manômpogny haniny izy, manômpogny hagnina, atôny fontry kajina an-dragno anazy akao. Izy aminje kô fo tônga aminje ririnina akà fô izy, akà fô amin’ny agniny ilaina afômpogny regny.